Kikinpak tapita tikrachishpa aichamanta rimashun ñukanchikmi aichatamikunkapaka <hesitation> ñukanchiklatik wiñachinchik uchila wiwakunata, llullu chuchikunata randishpa, ovejata randishpa, wakrakunata ranti chayta ñukanchik latik michishpa karashpa wiñachish <hesitation> ama ciudadpi rantinkapak ñukanchiklatik wiñachishpa mikunchik wawakunaman karanchik ayllukunaman karanchik ciudadpika kunankunaka aychapish mana naturalmente shamun chay quimicokunan chakrushka chayka wawa recien wiñakukunan imapukan mana alli kan chaymantami ñukanchik latik <hesitation> granitokunawan wiñachinchik kiwakunawan, saritakunawan, cebadakuna, chayta karash wiñachishni ñukunchik latik mikunchik <hesitation> ñukanchiktami <hesitation> ashkata mikunan obeja aycha chuchi. Wawakunamun chaita may wawakunaka mana milkun chuchi ni mana mikushani oveja aycha segun gusto wawakuna mañashka ñukunchik mikunachishkata chay hapishpa mikunchiklla mas que todo chuchitayalli mikunchik ñukunchik atik wiñachash. Ciudadpi rantishpa mikunchikmi pescado, bagre, ima cangrerejo, munashkata ratish mikunchikllami mana ñukanchik wiñarishka solo animal tapish mikunchik chamaypika ciudadpi chayta rantishkachik munanchik wawakunash munan ñukanchik ayllukunan mikunchik <hesitation> ñukata ñukawawa ñukatapich mikunanmi camaron tapish ashkata chaykunatik ratish mikunchikmi ciudad manta apamush ñukanchik llatikay wasipi preparash mikunata yachanchik <hesitation> yalla mikunashka ñukanchik taka pescado Y cangerejo chaytami ñukanchik latik alli preparanata yachanchik chayka <hesitation> chay aichata yalli mikunata yachanchik <hesitation> cangerejotami preparanchik <hesitation> ñukanchik latik charinchik ajo, cebollita, tukich culandro, apio, <hesitation> chaykunatatukuy licuashpa sazonanchik ñukanchik aychata preparankapak como pescado, cagerejo, chantaka lolonpi chaypi yaikun chay sumakta preparashpa mikunchik. Imashutin shutik aycha kunatash mikunata munuymunmi <hesitation> avestrus, o culebra, avestrus, <hesitation> <hesitation> chuntakuru tapish mikunata munan nayanmi ñukataka imashte porque mana kay ñukanchik <hesitation> ciuidadpi tiyan <laughs> mikunatamunay chikmanmi chay puntamunarkani animalkuna aychata mana yachaninma maypi randina o maypi katun o imalaya sazonana o imalaya preparana chayta yachanata munani ñuka latik maypi rantishpa preparash mikunkapak <hesitation> ñukanchikmi aychataka mikunchik <hesitation> carnavalpi, inty raymi ninchik chaypimi aychataka kuyta mikunchik ñukanchik llatik wiñachishpa ñukanchik ratik kiwa kiwitakatarashpa mana ciudadpa rantinkapak <hesitation> <hesitation> maypika bodaman bodatiyakpi kunpidarpi purinata yachanchik chaypipish mikunchik mikuyta ciudad llatik maypi llaki tianpipish rinchik chay pipish karawan mikuyta <hesitation> <hesitation> bautizokunaman llinchik chaypipish karawan <hesitation> casamiento kunan pipish karawan kuy aychata chay ñukanchik puñiachishka ñukanchik llullumanta kiwanwiña chishka aychata <hesitation> ñuka mamimi parlador <hesitation> kuy makita mana mikuna allinin ñawpa yayakuna parlador karka mashutik kuy maki kuy chakita mikuika maki dedokuna libre torsirishpa mana kishkanata valinkichik mana <hesitation> esferota allijapinata yachankinchik wambras ama mikunkichik nishpa ñaupak yuyakuna parlador karka chaymuntami ñukanchik chayta crishpaka mana mikunchik ñuka wawakunamanpish mana karanchik. Ñukanchikmi chay cuyeta kusakuy huraska mikushanishpa mañakpika ñuka mamakunaka amarik ñukanchik hapish mikukpi paykunarik mikudur ñukanchik ama killa escribinapak kankichik nish nidor karka chaykuna paykunarik mikun ñukanchikmun mana karador chaymi ñukash mana mikunata yachani mana ñuka wawasmunpish karanchik